Osowo oburukpak asama ke bamkpunge emen ke esi nyi Bokyi bu mu mu gbaat. Aciring aciring eringe nyi nyi o|be be ne biinkpa mbyi byi-ku byi-yip ng bansiring mbe eten kang kang byi-daroo. Akpuga nyi byimu byi-kye kang-kang eshan byi-daroo kpakpa kyi|mu kumbang chwom ke nang okakara o|yange akkpuga, a akpuga nyi afyifi a-ka a-ba banfang banet eten ba-iti ekyu chwoo, baaja biifang mbyi ba-dayange akpuge ebekpa. a a|wuni akpuga a-ja, kinkpu nkyi okakara kyifi a-dang ekye-dyibang, a-rim kankyi mbwo, a-wuri akpuga amumu amumu a-fe, a-fe ke ndem mu nang omu o-na, oonung a-bwa kyikit kyibonge, a-sim dyibing dyi-ribi, a-yip kanyi, a-ryu. Ene nke be byi|mu byimu byi-roo ng akpuga nyi eten Banet bakiri mbe ba|fe akpuga ke byi dong banet ba-tyem ekpang. Oshe o|mu ofi kii mkpen oshe wa eringe nkyi ko kantikkyiku banet nang kyim. mbe ba-bi ng oshe mu ebe, kyi ku banet nang kyira. mbe ba bing oshe mu ebe A banet mbe aku ba|fe okwa Wo a-din dyikan, a-ku a-ba okwa oo-nung ke kyibam eyen, o-dashi akpuga ke bubwe ambu, bondu eten mbe kpakpa, ba yip ng kiinkpu ke bubong mbu ete, da-ket ocim, ba-ban o-oim emen amu enet kyikyu ebe nang ora mu mu mu akpuga o-bakye a akpuga ba-pannke esisa a a-kyi akpugo bujam ba-pan ekisa bujam ba-cebi ne akpugo anyi ba-bwa ba-roo nang yee ta me o-bā ne akpuya ba-fā ke kiikpu ankyi to ba-roo, ke nkulikyiki onet dyishe mu kyiku banet ankyi o-yip ng kiimkpu ankji o-fe kiindam nkyi nang omu o-na oonung o-ca ke kyikum kyikit nkyi o net oon a. o-dasim o-roo ke ecing nke kyibi kyi-mu neen a ke onet amu o-kpu, akpuga anyi to a-tane ke na dyishi nwet dyi-mu dyifi akyndyi dyi-fu, onet mu o-mu e-nibi dkpuga nyi banet kyikit kyibonge o-da roo banet mbe kpakpa ba-mu. Ba-chi bace banet mbe kpapka ba-mu ba-chi bace banet bace kanchi nke bo-mu mbe ba-man ebwa esim ke bure ba-btong ba-fa, dii, akpuga nyi kyiku banet eton, niyin nke n-ti kanyi akpaga nyi onet mu o-fin, me nroo a, nyin nke n-ti ba-bun ke byikit ke byi kit Ne ba-tang ba-dosin ba fin te te kuruu, onet. Boky o-bange ke onet onung o-bange ke banet mbe baa-kpu o-fu, nang ke ba-kpu ene, mbe ba-re ng oreng badakpu neke na byem mbyi mbyi byi-gue. Mbyi byi-du ke kadip mbyi a a-ba me ekye onet wa obi nku kurun a-yip biye akpuge a-ba-kye me a n-duroo kambu ke kudap dyici ndokpii, onye eji ooajitb. van eji baanyit nke osowo nke mno-kya kambe eyare nyi odaman ebwa. Esim ke bure o-bako wan emen obonge o-fa akpuga nyi kyi ku banet nkyin akponge nyi nkim odok o-kye me n-ti akpuga nyi agbo odok o-kye me n-ti, nyin nke n-roo kanyi. ca ke kyikit anky a-dasim a a-sim fim ca, a-dakyo bayen and ere ke kyi-du, mu oshe oo-kan tatatata kantik o-babyi ke kyikim nkere nkyin aku kpakba kiimpu okakara nkyi ba-ka ba-du neen kantik kp-mu kyifi nke kantik, kumkpu okatara nkyi a-dafe akpaga a-fim kip-fii nkere oto a a-kpn afi ne eyare nyi nchanon etong akpuga. Yen a-tare gbaat aka oyern byi-muu byi fi onbyn a a-re, a-bwat a-shee aa-ja, a-roo wo oyen A adatong banet bato ba-da ng esim kyisi, ba-bo dakpa ebe bn- atong ke ne efe o-mu eje ke nkene mu aku. Onet oto otong okpa emeno-da ng etong onet kyike emen okiri o-fu nyin nke n-ree akpuga a dyisi nfi fim kanyi a-kye bwaneji banet mbe aku mbe kpa kpe kyija kyi-mu kyi-je kambe ne bari A ba-tong kambe barye akpuga anyi ba-da ng etong aouhichi amet banet mbe ba-f odatory kambe Akpuga aetaneBiine akpuga mbe byi-ka byi-ja. Agnee kantik ke byi-mee byifi enyin nyi e-mu ke nang yee ke o-je mu o-da ng eroo ke nkere onet amu o-ku o-rong ng ke onwon. o-da ng eko onet mu mu ne kyije ne nyi, mu o-nyit o-fu, onet a mu a-man ebwom o-pem bapem ke oshe ke nkere mu nyi ofi o-dalong a o-fu, nyin ke n-roo, a, oyin onet mun ke e-kye me n-ti nyin a-ja me me oyon ke akpuga anyi kye onyi eji nkyi kye wan eji nkyin kye onet mun nkyi onet ofi mu odako mpan A adatong be-kashwon akwa. bi-kye a ba-kashwon akwa da-kye a e ne nke ejii nyi kpakpa e-mu ka